वाढोल मोड येता तेदनाम भिरांत आनी आकाश येतायेता सगळयांक अडकोळ जात घरां, जांडां, व्होडलो। व्होडलो बिल्डिंगो लेगून कसलत आनी सगळयां नास जात। बरोच पाउस, घोड़घोड़, तेज वारो हांतून सगळयां भागून येता जायतो लोक मरोण येता तांयन घोर्चीं ताच्या दूकांन। जीव शोडून देतात वाढोल मोदक संपोडलेआ लोकांक। आधर दीऊंक आमी तयार राहूंक जायी। पॉइस असोळेआनी पैशेआको आधर कूर्चो।